[inc] My mo- my mother and father. Eh, my father worked doon the pits when I was a young boy and my mother was a janitor in the school. Eh, and I came fae a big family. She had eight weans. Eh, so we’re- we're a’ mucking in. But my parents were always kinda helping with us with oor homework. Different things like that, you know. And eh, and we would a’ muck in and make too the dinners. We’d a’ help each other. I’d peel the totties and that and then make- broon the mince and cut the onions and a’ that stuff. And my father would say “that’s good” ‘cause he always- him and my mum- my mu- well it was my dad that always taught us how to cook. Ma maw was too busy having weans, I think. <laughs> But anyway, we- basically that’s- that was a good bit [inc]. They were aie kinda working when we were young doing different things and then my father worked in the coal lorries delivering coal to people. Eh, I remember him doing that. That was good. Aye, aie working away, you know. Eh, then- aye, they- they always made you a coffee in the morning. <laughs> My father always made us a coffee in the morning [inc] before we went to school, you know. That was good- and a bit of toast and away to school in the morning.

I always- I always wanted to be a jockey and I remember pestering my dad to- to send a thingmy to Newmarket to see if they were looking for s- stable boys. I always fancied being- ‘cause I loved horses and animals and I wanted to – especially horses- I would’ve loved to have been a jockey when I was- th- I wish I’d have done that, you know? It’s something that I- I was very keen on trying to do but I didnae do that, so that’s one of the things, eh, that I wish I could’ve done but I never done it. Eh, a- but I did do the farming. I went into farming and, eh, done farming for, three year. Eh, mucking the [inc], cutting the hay and that and cutting the sheep- shearing the sheep and the- eh, it was a beefing farm so when we done the farming at one time I wanted to try and- hope I would maybe get into farming mysel and get a farm mysel when I was older but I was only a young boy eh then, and you know- you know, you just think of other things, you know? And eh, so I went like that- I says “I’ll do that” but I loved doing that farm. I loved it- driving the tractor and different things and, eh, aye- I enjoyed it. Really good.

Where I live? I live in a block of flats and a’ the neighbours are really nosy, you know? It’s a’, eh, compete against each other with a lot of them. You know, who’s [inc] eh, better than the Jones’ and a’ that stuff- keeping up with the Jones and having a, know “my house has got this, my house has got that”, you know? And then you’re a’ this and that, you know? And I don’t go for a’ that so it really does my nut in- does. Cannae go it. Can’t stand that. And one of the good things aboot staying here is sh- the shops is just- got a big shop just across the road. Fi- two minutes and you’re in it and you can get anything you want which is very handy- very, very handy. And, um, the oth- the other good positive thing aboot it is too- is for transport. You’ve got trains and you’ve got any bus take you anywhere. It’s quite good. It is very good, eh [inc] that way. I suppose a negative thing is, eh- eh basically the neighbours' nosy and I just keep myself to myself, say aye and naw- keep it right, you know? But eh, negative things? Aye, I would say another negative thing is some of the- the weans go by and they’re shouting up and shouting and a’ that and dead noisy and you can maybe want a wee sleep and that at certain times [inc]. It’s awfu’ annoying, you know? Awfu’ annoying and it wakes you up. It’s no good. Disturbs you.

What job? I would love to have been a- a train driver. Always fancied that too, you know. When it- as the years went on. I would like to have done that, you know. I’ve drove buses and I’ve drove cars and I’ve drove motorbikes. I've drove certain things, you know, but I always wanted to try- loved to have been a train driver. Eh, but it’s just one of these things but I’m no- I'm no keeping very good with my health noo so I don’t do- I cannae do things like that, you know- you know? Cannae do it, so- so I just- I just plod on and- well, I’ve got a great imagination of doing things [inc]. We've always got a good imagination of what we would like to do and what we would- don't want to do, you know? But- but I suppose that would be it. Eh, defin- very much I would liked to have been a train driver and gave it a go, know?

Few precious things, aye. Th- my grandweans do nice wee drawings and that, you know, and things like that- it's sentimental value. It’s better than a lot of other things, you know? And things like that I’ll treasure and I think they’re very precious to me, you know? Eh, there also my- my telly. It’s my telly- that’s my- that's my life, basically. <laughs> Eh, and then my recor- my CDs and my- my music. I like lis- listening to my music. That’s precious to me too. And I suppose my claes. <laughs> I’ve got to keep myself right with them. I don’t think they’re precious, right enough, but th- they’re precious to me, I suppose. And I've got a fishing rod I got and that’s precious to me. Well I’ve actually got two for my- my dau- me and my daughter we- fishing rods. Aye, so that- my daughter got me, so things like that are precious. Anything that your weans get you is- is precious, you know? Eh, gifts like that.

Aye, money-saving’s quite- quite a good thing with me. I’m- know, but I've always been quite good with that. What do I do? Well there’s certain things I cannae- cannae say to anybody [inc] in open air where I keep my money. But I k- I save money in a cert- a secret wee place and I keep it good and, eh, if I’ve got to use it I’ll use it. If I don’t, I don’t. But, eh, aye. I’m quite good at saving money. Definitely, aye. I’m no a miser right enough. I would- I like to kinda, know- if I’ve got money I will gie my grandweans or get this and get that, you know? And eh, I always help my wife, know, and gie her money or whatever, you know, and always- I've always done that, you know? And if I can help anybody then I would do it. But, eh, aye. When it comes to saving money, aye- [inc] level-heided with that. Aye, aye. I’m quite good at that. Aye, I would say. Aye.

Technology, eh, advanced stuff, I think- you know, I’d like to see they ones, eh, know, you- you had a wee like a phone but instead of phoning somebody you could actually transport yourself through the phone and in to- to the other end of the world. I think that’ll come someday. I really do think that’ll come. You know, like Star Trek or something, you know? Something like that, you know? I’ve always believed in things that it could happen, aye, because I mean people would laugh at you when you said aboot talking to somebody on a phone fae one end of the world to the other end of the world but that happened, didn’t it? So you just never know. Technology’s advancing a’ the time. It’s getting really good. And another thing that I would think would- eh, you’ll get they cars that you can just go ootside like what you see in the space films, you know. You just go oot in your car and it just lifts up and takes away. <laughs> Know what I mean? Just go up and drive it and through the air, know what I mean? But I think there'd be a lot of- a lot of crashes then, right enough, because they way they’d go off their nut a lot of them. Especially a’ the wee neds.

School. I used to love, um, art at school. It was quite- I- I really enjoyed that, you know. Drawing fields and the birds and, you know, and the wee flying birds, you know. And then trees and a’ that. I used to love trying to do a’ that and I loved it. Made me, you know- it was really good. Calmed me doon a good bit, you know, when I was at school but, eh, doing that, you know. And I also- a second thing was janitorial studies. Used to help the janitor <laughs> take the buckets of salt and a’ that. The sawdust and a’ that, you know, when somebody was sick. You’d shove it over the top of it and then s- you got a shovel and put it in the bin. A' that sort of stuff, you know. Good boy that way.

Best friend – wee Ian. Great t- good lad. Good boy, aye. Eh, used to always go to the dancing. Used to- used to always come and get me and we’d go to the dancing. And he- he dro- he had a c- a big- nice big car. A wee XR- XR- was it XR two or was it a wee Fiesta? Or- or Fiat? Oh, I forget. I wasnae very good at the- anyway. Aye, he was a’right wee guy. He used to always get you claes and a’ that too. He was a good pal that way, you know? He was always, eh, he had a bit mair money- wee bit mair money. He was better off. His maw and da had a business and that and he was quite good that way, you know. Always gieing you a wee- a wee- clothed you oot and that, you know. And then you’d go to the dancing and you’d feel like a s- a million dollars, you know. No, wee Ian was very kind that way. Very good, aye. And I always- well in saying that, I used to always gie him a dinner- make him a nice dinner and a’ that, eh, know what I mean? Eh, but he was always- he was always good to my maw and da too. He was always good. Very nice boy. Eh, he was always- aye. Good guy.

Aye, used to drive the buses. I liked- know what I really liked aboot them? You know, see at Christmas time, a' the wee women used to gie you a- an envelope with a Christmas card with a tenner or twenty quid in it. I used to love that because then I could get my weans Christmas gifts and a’ that and it used to help. It was really good. I loved it. And, eh, then after that the- the bad things aboot it was sometimes, eh, you got sheets of paper and they would tell you to do- you tell- tell you to be doing Argyle Street and take you five minutes to get in and they’d say be- you need to be in Milngavie in five minutes time. You’re going like that “do you think I’ve got a helicopter here? It’s a bus I’m driving, no a- no a helicopter!” So anyway, I think that was the bad th- that was the things I didnae like aboot it, you know? Eh, the- the way they organised that. Then I worked with another bus company also ‘cause I packed that in because, eh, that done my nut in, so I went to another bus company and that’s in Glasgow area and that was a’right too but then it was a’ this shifts and different things and it was – oh I couldnae cope with it. I didnae like some of the- their attitudes, you know, eh, the way they could speak to you. The way they treated you. I just didnae like it. Eh, you know, I just didnae think that was very fair. But the good thing aboot it was you got- you- when you worked in the- the day shift you got finished kinda early and then you could get- get hame and see your weans and your wife and that, you know? That- I liked a’ that side of it, you know, and you’d get a wee holiday and [inc] that’s the good things aboot it, you know? Eh, wee things like that.

I like to spend my money on my- my messages. I like to economise with things like that, you know. Eh, everything’s dead dear nowadays, you know, a’ the food. It’s mental. Y- you’ve got to go different shops to get the- the good bargains. And I like to do things like that. And then sometimes you cannae be bothered, you just go to the one shop and you just get what’s there. But spending my money- things like that. Like I like going camping, so I love to save money and get- maybe if I needed a new sleeping bags or apparatus for the tent, know, like a cooker. Different things like that and keep me up to date and wee dishes and a' that for the weans, you know? Eh, and I also- probably the best thing to spend your money on is my grandweans and- and my weans, I suppose. In fact, my weans are a lot older noo so they- they can spend their money on me noo. Eh, but, eh, it’s, eh, my grandweans, I suppose a- and seeing their wee faces when you get them a wee boat or something- a wee something you can put in the bath with them, you know? It winds up and it just goes like a- goes mental when you put it in the water. I like to get things like that and see their wee faces, you know? Lovely. Great to see. So, that’s what I do when I spend my money. I spend my money on things like that an- and enjoy it.

My favourite teacher at school was, eh, big- big Tam the art teacher. Aw, he was brilliant. Let- let you away with murder at times, so he did. Didnae bother you and then- well, to a certain extent. You couldnae be too cocky, you know, or he would- he’d gie you the belt if you were overdoing it but other than that he would let you- you had ideas- you got an idea in your heid and he would say “aye, on you go to the corner, eh, mister, and do it and enjoy yourself and let me see when you’re finished- see what you’ve done” . Know? Things like that. He was a big gentleman, so he was. He would always talk to you too and, know, you’d always feel at ease talking to him because you could relate to- you know, it felt as if he was your pal, you know? You were talking to one of your buddies at school. And he was- that’s definitely big Tam the- the arts teacher. He was the best.

My favourite toy as a child was, eh, K.O. It was, eh- it was a wee- it's a wee black and a wee white boxer and he had wee f- wee buttons sticking up in the left and the right and you could press them and you could press that, the right one, and his wee hand would go oot and you press the- the left one and his wee hand- arm would go oot and you’d fight against- you’d hit each other. And see if you hit their- their- their heid, you got a point. And it went up to nine points and then as soon as you got ten points it released it and he fell back as if K.O. That was him. I used to love that. That and my big- my big brother had this cracking big- it was like a jump jockey. It was- aw, we loved that. It was like this electric thing but only it was wee horses and it went over hurdles. It was brilliant. We loved it. Aw, I’d play it for ages and y- hours and hours. Loved it. So I did. And then of course when me and my big brother got a Chopper one Christmas- aw, we couldnae believe it. Aw, brilliant. Aw, I loved it. That was my favourite one. I suppose that was my favourite too ‘cause I’m trying to think of a’ the good yins. I got- I was actually quite wasted when I was a wee boy. I was actually- Christmas gifts were brilliant, you know. Brilliant. And I loved every bit of them, eh, th- but there always they ones that stick oot. Eh, but the Chopper was definitely I’d say- that was the best.

Tell you aboot my job? Well, I started off as, eh, the- as a farmer- young farmer. That was one of the jobs and that as I say- I think I’ve said it before, I loved that job, eh, it was good, know, cutting the- the hay for the horse- eh, the- the cows and then going- I used to love going up in the big truck going up to Kirkliston. It’s up in Edinburgh and we used to get turnips out of a farm up there – it was a guy that dealt with that and loved it. It was great. Few other jobs, eh- I was a soldier in the army, wasnae- I was in the army, eh, no sooner in the army than back oot it with- didnae feel good. Didnae want to do that. Realised it, eh, and then it was back to the building site- building sites working building trade. Quite liked that, that was quite good too. It kept you fit, you know, lifting a’ the big heavy loads and a’ that [inc] kept you going and a' that and as I say on the buses, different things, you know, as a- there always something you don’t like in a job, but you know what I mean, it’s- you've got to content yourself and just do it, know what I mean? That’s it.

The art I like is, eh, l- landscapes. I love landscapes, you know, like-. I’m no too clued up on the- the names of the artists and a’ that. Van Gogh and a’- I just know these ones, know. Eh, some of they ones but I used to love it at school doing the- the art and I- I'd do landscapes and I used to love that. So I would definitely say landscapes. The trees, rivers and mountains and that would always appeal to me, eh, on a bit of canvas. Used to love goi- in fact, we went to some of the art exhibitions in Edinburgh once and it was a lot of landscape, eh, pictures and things like that. I- I j- I just- I couldnae get oot the place. I was nearly- nearly arguing with my wife ‘cause I wanted to stay in and see them a’. She was going like that “we need to go” but aw, I said “can you no- can you no just appreciate what you’re seeing here?” It was amazing! I loved it. Aw, I swear to God, I loved it. Eh, it was- eh it was great. Aye, so art- definitely landscaping and a’ that. It was good.

My kids? My ol- my oldest is a- is a girl. Then it’s a boy, then another girl and then another girl and another girl. And I love them- aw, they’re so good to me. They look after me. Eh, every birthday they’re there for us always getting gifts. So aye, my family- my- my young ains are- well they’re no young noo. They’re a’ getting up noo, know, and they’re a’ getting on with their own lives, you know. And eh, my son’s wedding was great. I loved being there. It was really good. Eh, it was a great [inc] and a wee speech and I had to say how good a boy he was, you know, when he was young and getting older ‘cause he- he’s a wee- he’s fifty times mair a man than me at times, you know? And he’s a good man. He- he’s a great wee guy. Anyway, my oldest daughter. She’s got my two grandsons there, eh, and my- my other daughter’s got a cat and she’s aie away. She's- she goes to America, China, Japan. Aw, she’s a- wh- what is it you are- jetsetter. That’s the word, aye. So, aye, she’s a good lassie. Aye. She’s always giving us money too and a’ tha- I do-want for nothing with them, so I do. They’re really good because- then again I put into them when they were wee. I looked after them. Fed them and clothed them and that, you know. So- so sort of- kinda- it's a’ coming back too. And that’s what they say. It comes back ten-fold. But my son’s a- he- I’ve only got one boy. Aw, what a boy. He's a good boy. He’s always there for me, comes to pick me up and he takes me to the shops and everything. It’s really good but I’ve got a great family. I love them to bits. Thank you.

Definitely going a walk on my next day off, eh, with my daughter. We go up to the canal- go a walk right alang to the other- the other end of Maryhill. [inc] good, aye, and then we walk back. It’s good. And it's, as I say, the scenic view is great- the- the wat- the lochs and the trees and that, you know. And you see the- the- a’ the wee birds flying aboot. It’s great. I love doing that. Eh, so she- she encourages me to go oot and do that because I havenae been keeping too good so it is- it is encouraging to go with her and do things like that, you know? It’s good- it is good. So, I love being with my daughters, especially my daughter that’s coming to take us a walksies. She's- she’s a good wee- a good wee soul, you know. She’s a good wee soul. Eh, I thoroughly enjoy that.

Stressful th- eh, driving- driving the buses, eh, was very stressful. Having to concentrate a’ the time, drivi- going in the- in the city and oot the city and then you’ve got diff- you’ve got people running across the road, [inc]- oh! It really stressed you oot driving- driving the bus. I- I- it’s something that I couldnae cope with at times, you know? And it- didnae- I didnae like that at a'. Eh, and then also the- the schedules. You had to keep to the schedules. That stressed me totally oot my box, so it did. I couldnae cope with it at times. Felt like greeting a lot of the times, know, ‘cause of, eh, the actual scheduling that they done, it was just total- total nightmare. And you c- just no way could you do it. So, [inc] you’ve- you've got to just- just got to just do and then say well if you’re running late, you’re running late. That stressed me totally. In fact I think it led to me- a part of my illness, you know? Eh, stress on a job it’s- i- it’s certainly not nice being stressed in a job. It’s- I feel sorry for a lot people nowadays- it’s a lot of jobs that you’re very, very stressed, you know?

My ideal party’s a- a disco party. I loved- I- I loved dancing when I was younger. I love dancing, so I love celebrating my birthdays with dancing and music and giving it laldy, you know? I used to love a' that. Eh, no so much noo right enough but I still, in my heid, I still- I listen to music but I obviously cannae give it laldy anymair and- and enjoy mysel. But, eh, that- that would be definitely my ultimate party that, eh, [inc] with obviously my weans a’ there too with us celebrating, enjoying theirselves and, you know, having a bit of banter, know what I mean- wee bit of dinner, wee bit of this and that, you know, and, eh, some light r- refreshments, you know? And eh, party? Definitely that- that would be the party I would like. A’ my weans are there, then we’d be disco dancing and I loved that. No, definitely, that would be my ultimate, ultimate party.

Favourite city to me is my home city, Glasgow. Eh, it’s just a’ I’ve ev- [inc]. I- I quite like Edinburgh but just for a visit. But Glasgow is- people make Gla- people make Glasgow, basically. And it is true what they say aboot that, you know? People are doon to earth, a lot of the people. They’ll help you oot and they’ll listen to you. They’ll talk to you. Eh, Glasgow is a good place to live. It really is. And you’ve got a’ the amenities as in, you know, your trains and your buses and, eh- aye, it’s brilliant. Shops and a’ that, you know? So, it is Glasgow definitely for me.

Skilful jobs- I’d loved to have- to try a, eh, is it a farrier or a ferrier? Know the- know they - they put the horses shoes on them and they cut their- their hooves and that. I reall- I think that’s very skilful what they guys do. You know, I’ve seen it- and they can turn roond and they wear the big leather, eh, apron and they- they- they just pull the leg- the horse’s leg up and they rest it on their knee and they start cutting away with this- it's like a s- big sharp knife-type thing, you know, but it’s a certain tool they use. I don’t know much aboot it but I’ve seen it being done and, eh, it looks very skilful. And so that’s one of the skilful things I would’ve loved to have, eh, gave a go at, you know? That. Definitely, eh, know- satisfaction oot of doing things like that. It would be quite, eh- quite enjoyable. Quite good. Definitely.

Typical day in my life? I get up in the morning, take my medication, get my porridge, get ready and then help my daughter with my grandweans. Eh, no every day right enough but, eh, when she needs us- maybe [inc] maybe two or every second day or three every third day, but it’s good to take- I go doon and I get the weans and that’s me there. Take them to the swing park if it’s dry, that is. Eh, if not play with them in the hoose. They love their wee games and they love Lego, so join them in with their Lego and then they’re- it’s good, you know, and then you have good laugh and you- you talk to the weans and try and bring them oot a wee bit. Maybe different- their speech and their- and then get them to read wee books and it’s- aw, you feel great doing that and you hear the weans talkin- noo- noo my oldest grandson- he is amazing at, eh, reading. For his age he’s amazing, know what I mean? I mean there’s some words I cannae say he says, you know what I mean? It’s, eh, it’s- it's amazing. Anyway I love doing that. That’s one of my big things that I do and- in a day I would say- in a general day. And then come up the road and get ready doing my hoovering and a’ that, you know, do the dishes if there any needing done. And then, maybe, know, obviously clean myself. If I need a bath, go in a bath and clean myself. Clean the hoose. Do this and that. Keep it in a wee bit of- nice like that. And then watch- then watch m-my telly. Just sit and watch the telly- see what’s on the telly and enjoy it. Eh, maybe watch a film. And then when it comes to the night and then you get your dinner and then after that you get your medication. Then it’s bedtime.

Five great moments I had was when every time my weans- every one of my weans were born. Aw, that- that was- aw, that- you cannae explain that. The- the feeling of enjoyment- of perfection. Eh, aw, I’m trying to describe it and yet I’m saying you cannae prescribe- eh, describe it. But I would say definitely my weans getting born would be the highlight and I- and I- definitely, know, a crackin’ time in my life. One of the best times in my life, you know? Th- I would say definitely that. Aye. A hunner percent.

Most expensive thing I’ve bought is a- is a car. Eh, a wee white, eh- wee white car. Was it a Peugeot? And, eh, that was quite expensive. That’s the most expensive thing that I- I’ve actually bought. Eh, other than that it’s been my telly. It’s- that- that’s been expensive too. Eh, I would say definitely, aye- I got a lot of enjoyment oot of th- the- the car. That was good. Used to go camping and also buy tent- ca- a big tent. I bought a big tent. That was quite expensive. Eh, obviously no as- no as dear as the- the car or the telly. But the tents, eh- aye they’re quite expensive too w- nooadays. And, eh, we used to go camping with the kids in the b- the car. Eh, aye, I would say definitely the car’s the most expensive thing I’ve ever- ever bought.

I’ll tell you aboot my partner? My partner’s Maggie- l- the love of my life. I- I met her up the dancing and, eh, we agreed to meet up and we started going with each other. Things progressed fae one to the other and before you know it a few months went by, moved in with Maggie- honestly and I’m [inc] I just totally doted on her. She's a good wom- she’s a great person. Great personality. She's a funny wee person too. She makes you laugh a’ the time and she’s, eh, you know, she’s very kind too. She- you know, [inc] she’ll give y- make sure you’ve got what you’ve got, you know, what you need, you know? And, eh- och I’ve learned a lot off her to be honest, my partner. She’s- she’s taught me a lot of things in life, you know, that's been really good, eh, definitely. She’s very helpful in the sense of, eh, you know, like food- the general- the right things to eat. And she loves chocolate, eh, and- and eh- no, no definitely my part- my partner's- I love her to bits is my- my wee Maggie.

Well, my pets. When I was younger I had, eh, a wee Jack Russell ca’ed Sandy. Ca’ed after me. <laughs> And then, eh, my dad had the greyhounds. They were actually racing greyhounds. And we used to breed- my dad used to breed them. I use- ah, I used to love them. I was doted on the wee greyhounds. Um, used to train them, know. Loved them. They were great and, um-. And I always remember our wee dug Jackson. He was- he was a wee- wee Papillon. Right and then, eh- I’m no too keen on cats but I cannae say- I w- I don’t hate them but I just wouldnae have them if they were cats. But my- two of my daughters have got cats. Eh, a big black one and a big, eh, multicoloured one, you know? And then wee No- eh, wee Nova. My other daughter’s got that wee dug. That’s a, eh- forget the name of breed. But um, she’s a lovely wee dug. But aw no, quite like animals. I’ve always had animals and when I was younger we had my- the dugs and that. But I’d say my favourite dug was definitely wee- my wee- my wee- the wee Papillon, Jackson. I loved him. He was a good wee- <laughs> used to teach him to do this and that- wee tricks. It was great. Loved that wee dug.

AI? My thoughts on that is, eh, I think it’s quite scary the fact that, eh, you know, j- the things that you hear about it in the news, you know, what the people are the conning- the scammers are using it and different people are using it for the wrong reasons and it’s, um, it’s actually quite very- very frightening, know, that this is going to become a thing, eh, on different levels. And the government's thinking aboot using it for certain things, you know? And, ah, I just- it’s quite- it’s quite mind-blowing- mind-boggling, should I say. Eh, och I- I just- I disagree with it to my- to myself. I really disagree with it. If I- if I had the power to say naw, I would stop it if it ever come to a thing because, eh, it’s just scary. Scary.

Best holiday I’ve ever been on was- was- loved camping with my kids. Used to always go down the Borders, know, and it was great. And the kids would love it, you know. They’d be in the swing parks playing for ages and you’d come doon and you'd push the swings for them and then we’d all go up and we’d make ourselves our wee- wee meals. And, eh, they’d participate in that also, you know. The kids. And eh- and actually building up tents. I used to always get them to build up the tents ‘cause they loved that. That was part of the holiday, you know. Eh, know, it was great. Loved that. And, eh, they’d make the food and then we’d always go to the swimming doon in- doon the- doon in certain villages, know. And, eh, they loved that. And then- obviously you’ve got to get the weather in Scotland. If you’ve no got the weather it’s miserable going camping. So, make sure you’ve got the weather- it was always good weather when we went camping. I’d make sure it was always good weather and then predict- eh, if it was forecasted to be good went let’s go. Jump in the car and away with the tent and away with the kids. I used to love that. That would be my favourite holiday. Definitely.

My favourite food. Spaghetti Bolognese. I love it. Eh, first of all you get the mince and you brown it and then you get well- to be hon- [inc] or to be honest with you I do buy the- the Dolmio sauces, so I cheat that way, know. But I- I love- I just lo- and I also put some, eh, peppers in- in it and fry them up a wee bit and some, eh, onion, heat them up and mushroom if, eh, if the weans want them and then we used to- aw, I used to love doing that - spend, eh- d- doing that for, eh, for a' the kids. I used to love it. And then also the garlic bread and then if it was my oldest daughters and that they’d get a wee glass of red wine with it. I love my wee glass of red wine with my spaghetti bol- the only drink I- the only thing I drink red wine with is my spaghetti Bolognese ‘cause that’s my favourite meal and I love that- and a wee bit of parmesan on top of it with the spaghetti and basically it’s just boiling water with a wee bit of salt in it and then you just boil the- the spaghetti once it's just, eh, di- eh, is it [inc]? Tha- tha- something like that, you know. Eh, it’s just nice to just bite into. And you drain that oot, put that there and then a' your stuff and your mince and that’s a’ ready, you just put it on top. Brilliant.

Well, perfect weekend has got to be a nice sunny day- nice sunny weather and of course it’s back to the old camping. Down the Borders- Peebles and, eh, go down there, and pitch the tents up and away we go. And the kids- well my kids are up noo so it’s me and Maggie go doon there and I thoroughly enjoy it. Take sometimes- I’ve took the grandweans a few times. If it's the weather’s nice my daughter doesnae mind us taking them then we’ll take them, know, ‘cause it's a good g- you get a good time with them, take them to the swimming. Eh, they’re quite good at swimming at their age. Eh, they’re really- they’re keen. My daughter takes them swimming lessons. She’s good, eh, she’s good at doing things like that. Aye, I would say that would be the weekend, so you go doon the Saturday and then you stay to the Sunday and then that would be your weekend there after, <laughs> you know what I mean? Eh, I would definitely say going camping i- or if the weather’s good, definitely.